هدفي الرئيسي هو راح يكون سرقة الملفات والمعلومات الحساسة اللي يمكن إنها تكون ليها أهمية كبيرة للتحقيق وضبط العصابة، أول شي راح أبدأ بالتجسس على حركة المنظمة، ومعرفة نقاط الظعف عندهم، ونظام الأمان اللي عندهم، أستخدم مهاراتي للإختراق والتسلل للإقتحام.